Au ma kang, kalu utana utanu ma wasaladi ilei nei langsung lerler ma kang auna ya, kalu utaya aku pamalas'e, au una ya au sukwa langsung, ma ma intele tapi kalu aku pamalas'e la ai au eu warene la putus sutidu, siati sidima re'ena la napota ya, laku au araiya, yallah utanu taya, e'ena laku undana se kang jaga mehata kuriyau mehete mese ane kang rana kumana lunei, riya nala peu peu peu peu ria nala, inak telen teme tahiya, pe baru jaga'e puna ya, seme sala kalu irana nei bukang langsung una ya, ma ma kang ina <hesitation> kamana nun telente makang hise, tapi kalu hilae nei pea ai pea walau alaku ina loyo, loyo, loyo, ina layu te ma kang baru ai puna kang ita intele eu mise ana, tapi kalu elai nei langsung aipuna ya bearti intele, ha ima ma a'au tapi kalu mani se, tahai, kalau mikeu di kota pi, mikeu wasaladi pi, mana utanu bukang jaga setiap merahe ni makang cuma seme tempe tahu manatama, matarae sasa sasiu, mehete utanu loiri loiri kang kalu, dikota makang peperi mati una rara dikatawa'a, jadi tak bole saheyana ha papea keuma wasaladi baru jaga rana tamate ganemo se due mama, mamaka una sa saseu Jadi kalu utana enei laku tedinoso, manu sekang suka tedi noso tahi bisa, jadi tedi noso se kang kalu mekeu ma wasaladi kang jaga mekeu paneka ina musim'e, ha mekeu huleiya, hulei nei makang laku merana ya, merisa ya, meuna ya bersi-bersi ma weudu laku mewelaya, wela ma ma kang laku te sipi ya, sipi ya ma ma kang laku mehete mese apuna yena kuda a'awi kang aku suka tedi noso ma, auta e'ena pope la naunauna ya jadi kalu auna ya ya ma kang laku au campur laku niweudu siu, pau tedi noso bukang tahi bisa una-una kuloto ke, barang mane makang mekanu bukang mesti laku weweri, eta tak suka man lo ala kang kuloto-kuloto tahi bisa jadi ala se meroha, laku'e nawewe nanikom'e, ha jadi auna ya kalu leani ini kang mehete mese apuna ya mauna ya meka reanala mata peodisina, kalu paneka lohana manata meka papapeari, ha kalu elau baru jaga mepeulohansa, rehadepito, kata mehete mese yawwa lohansa koi-koi baru au aya, ete e'ena mater terserah hideni ma yang penting aikaya, apa hite mese ami suka ya tedi noso lele ma kang lalu me keu siu laku meka rei tamate lour lour pi merana ye siu merana nei ma kang. Laku hete mese apuna reya amerta weudu pi, kalu atapuna santang riya ya apuna riya ta weudu, meta weudu ma kang au suka ya, la una soahaya nikom'e, awi kang utanu wesala, panekam'e ganemo, ganemo loiri ma aku suka ya siu, ma ma kalu aweu kang awaria, au tana ya, au tana yanimal laku au puna siu'e, laku au hete mesa e'ena, seme sala kalu ami suka ya kalu ma'akariya wasaladi, aerana ya nei pama lawahana hise ama, au hete mese arana kasbi louri mehete mese kasbi louri, kasbi louri ma kang <hesitation> paneka ee hite aya, puna rakadida, ai puna'e ite'e, itiar ulu hati paneka ii sasa, jadi aka hite tana ya iter ma terserah ha tapi puda se kang mekeu nehale laku meka ri'riya e, papehaya tidar'e, mekari pepaya tidar ma kang laku mehete mese loto ana nela eterna sae seme, seme pi campur akang entele laku awete mese e'ena ma ma campur kangkung inteletatiwa mehete mese yaka campur okangkung'e, apa peye tempe la ete campur laku tempe siu intele, papaya tidar se laku tana siu, au tana papaya tidar'ii pea wari papa ya wahana siu se wahanar dolon-dolon te koi-koi laku au tana au hete mesehi kalu nela laku amuhuna tarasi kacang. we trasi kacang bukang. Laku mehete mese yawwa e'ena entele ma, aku suka ya ma, laku hete e'ena, laku ahutanu huwa rati, au tahua huna rati lahale au ulae laku au musu wa, musuwa au sispi ya, au sipi ya au sipi ya wa pea laku au hete mese arunu'e kompor ma laona'e ew ama laku au tunua kompor reu ha ha, iloa loa loa mehete mese aruku o laku ina hatu rima, ma ma kang laku iter suka puna hatur ka, intele au hete e'ena, laku au sukru hina hature, au sukru au hina hature au pea kang au loi pea laku mehete mese aipuna tarasi kacang'e, aipuna kecap ena leaku iya goreng manata au hete mese e'ena, laku auhuna ma ma, huna ma ma laku itu a'aye, itu'a laku imiti misi ya allah inantele sa, memang intele, laku papaya tidar rima, semese papaya tidar rima papela rabus ana, arabus laku seme piseme piacumpuraka, laku auhete mese e'ena, ina paperla siriwa, sinari seme pi seme itina'e campur laka la it-itenaa riya ya, hete mese ha laku auhete mese naroi mama kang merana hutanu bukang, kader rupae tidupu rupaesiates'e ina uta mate siu, uta mate ma kang apuna ameta weiudu, mewita weudu kang intele. Ite'e terserah hidup'e yang penting ai hite ai ka, kalu hite mese ai huna wapear hutandi hihi, ha laku mete mese e'ena, mehete au hehuwa, au e'ewa jadi kalu mikari'iya, laku mehete mi, hi kau utanian riya mitanimi tau urapuna yau, hete mese'i papeye rakdidao, laku hite mi sehe, utanu ma kang tana ya ne bukang ute te laku una lai ite aya, tak bole ite rua ma kulkas laeng ma, rorouta ta bole, laku itantole, ine na paduka'i pa duse, <hesitation> inena ule rasa tantole'e, jadi pokoknya airana nema langsung ite unaya, tak bole ina ewewwa'e, ararola mete e'na tatiwa mikari sepahiduke, hi pata wai puna ya mikarii tadi lehidiwa me kari lalu hete me see mai keu kisiana, utano kalu rolokang laku tantele, dia paneka hisa se, muda me kariya bukang loko me hete mana hutei pikuriau, hete mese'i urana utanu nei elau elau atarukuaw idopo, ai pe'wama kulkas kulkas hilale ai-ai peu peu peu peu ma laku keu kisia, padahal ite ite nahane laku tahe utanu'e laku hete mese e'ena, ma ma kang aku rajing'o unaya au tahaiya, au taha ewewa, tapi kalau aku pamalas'e topateriya ya, senapuna ya, au tauna ya. Ma ma laku pamalas tapi kalu aku rajingo, biar nurhiya tariya siu, onteko teko laku auna laku biar rupae dua. e parai ikese tua'e tapi kalu rupae dua bisa una ya ma ma ku aku rajing ma, laku mehete mese e'ena, klau au rajin g panekane berarti au ewa ma wasaladi, au utana utanu wasaladu, la airi puna la itena'a laku la au mehete mese e'ena, tapi kalu aira pepaya tidari, ma musti laku ina uru ai, ina uri ai hese kang campur akang intele laku, mehete mese e'ena, tapi au hale ma taha kalu wasaladi diawwale bole, laku au ahete mese e'ena kalu pea keu awlahe baru aurana lahe, la supaya tene una rete'a, mehete mese e'ena, papela auna euleala una ari'i hise aulae ma hise pi taha kalu hise autana, tapai kalu tahai ma tabisa una tana ina hute e'ena, akari la aka hise la rana hulaela itena'e anau, anau lete ana riaya kuda hete au, au taha'e utanu kang pukamana anusu taya siu'e, utanu paneka intelle ite'a papeari, usiu tapi kalau ian paneka iterselera bole, tapi kalu ianu paneka tentele te, laku terasa puna napa, dikatausar'e. A ma laku utanu, la utanu ma kang tersera idite, ite nauna santang pi, netatumisi na pi, itena loa aku mama laku weidu pi, itena pokonya itena una riya seme yang penting hise alai duma, tapi kalu tahiya laku ite pemalas sesiu'e laku am, amu hete nama ma, laku manis'e mehete e'ena. aui laku rajing riya utana, utanu seme sala wasaladi riya apenting awari au tana, uda au eu euwi au uwari utanu, au tatana, au tanasaladu'e, utanu semesala yang ai hete ma laku au tana yau, laku au hete mete e'ena, au siu suka aku suka na au na mama riya pukalawanu pehe pehene tapi arotine laku ai kari utanu seme yang ama wasaladi hilale laku au hete mese au na tanana miteena rana, rana neila itena la naula, etena ariya ya, sebeb ite au kalu utanu kang paneka iteraha nana'e koloto ka, taha teina weidu laku autan laku mai rana siu, merana mei tapi coba mehete tabole e'euwa lou, e'weuwalou kang laku intantele, kalu tana nei langsung ite una ite aha berarti intele, laku hete e'ena mama yang penting rana. Tabole ipeu riyanala minggu hise tabole, tabole putus hi dima, putus senen'i putushu husa tabole, tana nei pokonya paling tinggi ma putusi dua manata, lauhete'e sidua ma laku ite ayana, mangata, hututa, hutuhuta, ma laku ite aya'a ma e'ena, tabole lohodi mama ite'e tahisasa yang penting airana nehi